<hesitation> mata eo to keh, eo va'i eo to teh no va'i eo to teh no va'i po von penom a i. Eo to temenom a tatareop ama ambuh rakah. <hesitation> eo to iuh no rakah no pa oep ino pa o, <hesitation> eo to iuh noh rakah no sih. Po tem atavon to hutet erer po o boneh, eo to nes temeno sih o- o to iuh ambuh rakah. Ba i, eo to sih na oep kes i ino o va'i, eo to kes ino von ai. <hesitation> eo to uh oep ina von a i <hesitation> ata von to vahutet arer sih. <hesitation> eo to haroma pa meh o, vengen tehnon a von eo to iuh noh rakah no. Eo to iuh teh rakah no pa von boneh, eo to iuh hara rakah no o anaban to hara ava rer po von boneh. A von boneh, kavar ina tavon to va hutet arer. Eo sih angwe sih a meh ti be va hutet inon ova utet ino va utet boneh. Ko pa sue ba, "ii, eo to iuh noh rakah po von boneh." Eo to iuh hara rakah no atavon to hara rer sih pa von boneh. <hesitation> to iuh rakah no ko oep, ko hara rakah <hesitation> poh anaban to va va utet avare sih a von boneh. A henana a von boneh, a dubai. Eo to iuh noh rakah non dubai. <hesitation> eo to iuh he rakah no po tatamano barus ko ong en. Ko noh ko vagogom ama po atavon to viung avariu a iun, a von voa tonuno tahi. <hesitation> ama va utetin nes va utet erer sih mani ba, a von ah i a dubai to hio non sih pa- pa to viung o a von to viung o a iun vangin po tahi. A tahi atavon to viung o a- ah iun vangin pa tahi. Keo pa nes va'up upeh no sih ba, ii ati va'i, ti va'i koma temeron o nat pa viung? A ti va'i koma temeron o nat pa viung, vangin pa- pa tahi veh, ahik ta pah ti ahik ta pa ti to antoen non a nung po ken tah boneh. Vengen a ti va'i, a ti ah natnat akah kor. A ti rakah kor a natnat to antoen non to pok atah boneh. Keo pa, to iuh rakah no sih, eo to manin tamoan akah no sih beo beh ton ama va utet pa von boneh. <hesitation> a von boneh eo to nes manin tamoan akah noh sih. Ko vagogom rer ama- ama piksa meh ma video vari. Eo to iuh- eo to iuh vanat aviah akah no sih ovah utet boneh. Po ati to- ati to nung ava roh ovah kokoman pa pok a avon boneh vangin tahi. <hesitation> a von boneh va'i a dubai, eo to iuh hara rakah no a no nen. Eo to iuh oep akah no, eo to iuh hara rakah no, iuh hara rakah no ken hara tavon to hara rer sih. <hesitation> be ito sue rer sih ba von boneh, a von a viah oah rakah, i a kori vengen, to buah enon a moni to buah eh non ama kenken tah. <hesitation> mamoih o vari ear to hik e ror to teh meh rer. <hesitation> a tavon o natnat akah, tavon o natnat akah to teh rer pa von boneh. Keo pa, o iuh rakah peo sih boneh, o manin peo rakah sih boneh, va'i, eo to iuh rakah noh pa von a i. To po a tem eo sih noh rakah. <hesitation> po tem we peo pasi meh aneo, ge eo koman pasi noh a sih, ko noh ko haroma po von boneh. A von koh boneh koveh atavon to va utet irer sih. <hesitation> tenon ama mohi ti to va utet ino boan, sue roh non mani ba ito ot onon ama tah kikis vapo oeh va'i, to keh deh no buan nen. Beh to no ki vawoen ima buan nen. <hesitation> tehnon a ti to temenon to keh, sue rori ba ito pasi noh pa vawon i ama tah kikis a po oeh nen. <hesitation> ito gon ama tah kikis po oeh, to ott ino niah. To keh deh noman pa toawania pa vawoeni buan. Keo pa baitonia to moroko non keo pa tatareop mani ba. keo noh kes- keo noh kes, keo oep ma, keo oep akuh mani, keo vakong akah a monio pa tonuno von boneh. hara- hara meoh papan to hara reh sih po tem ito ong rer po von boneh. Po tem ito vagunah rer a moh ro oer nen. <hesitation> Eo to iuh hara rakah o ken hara boneh, i a von eo to manin tamuan akah no sih. Eo to iuh tamuan akah noh sih a- a- a- ah noh nen. Atavon sih va utet arer sih ama meh von, eo ahik to vakokoman pa ma oh varih. A von eo to iuh noh rakah no sih va'i ah dubai. <hesitation> eo to iuh noh rakah pah von boneh. Ko noh ko- ko he to- to barus to ambuh boh, to teh veh to teh ambuh akah nonah veh. Ear to iyoh ror ka iyoh ror pet rer mani ba ear to iyoh ror pa tatamana a- a- ah iun a va vean. <hesitation> vengen a barus a ear to hio hopnen kear hop vakuan boneh. <noise> kear he po barus ka enn ama ta enn vangin be ear noh bat rer nen. <hesitation> eo to iuh hara non ama ken ta enn taiah ir to enn ati bat rer bih noh bat rer pa von boneh. Eo to iuh rakah no a namih, namih ma ken taa enn arih ito enn rer sih. Ma ken ru'en taiah meh ama ken tah enn taiah ito gon vangin. Vangin bir nonov bat rer vangin. <hesitation> <noise> i koveh to sue rarih sih manih ba, eh seke no nen, e pasi he sih po barus o ambuh akah, o vavean akah. <hesitation> a ma ken arih ear to oep reh sih mani ama kori akuk. Vengen o teh veh to nonon nen, barus o ambuh rakah. I suk eo to iuh he rakah po teh boneh, to nonohn pa von boneh. A von boneh koveh, eo to nes <noise> vakokoman tamuan a mani ba, i eo sih nanoh kes pa von a ii. <hesitation> ko hara kes o atavon to hara vareh sih. Ko noh, ko vahuv ko ma po ma o vavahuv pir. <hesitation> ge enn ama tah enn ir to enn enn reh sih manu, <hesitation> eo koveh to rov o pa enn ama pah tah enn mani. Enn a pa'un tamuan mea kaukau meh ama wee <hesitation> meh ma taiah ito enn reh sih mani. <hesitation> eo to iuh noh a non manu ko no gev, keo hara ma meh o ken hara, keo reh a tovuh to viah nen kes to tehnon nen. <hesitation> eo to upuhe no sih mani ba a von ah i veh teh kes menon ta pa o ken hara ear to itah teh meh ror mani. <hesitation> ken hara meh papan tavon to teh rakah mereh sih pa von boneh. A tavon to tereh sih, to vavuriah vaviah rakah rer pa von boneh. Eo to iuh noh rakah no to po pa'eh o tem eo pasi noh rakah ko noh ko hara rakah o ken hara atavon to hara reh sih pa von boneh. Eo to iuh oep akah eno a von boneh. <hesitation> ko noh ko ko vangunah rakah a moneo nen. <hesitation> keo pa hara mani ba, eo to ong vuren pa von boneh. A von boneh ama tavon atah akakor to nor rer sih. Tavon to teh meh rer o moni to noh rer sih pa von boneh. Eo pet to iuh hara rakah no ken hara boneh. <hesitation> eo to iuh noh rakah no pa von boneh. Keo noh keo hara rakah ina hara veh atavon to hara reh sih pa von boneh. Bir noh pa von boneh. A von tavon to va utet rer mani ba, "eh, a von a viah raka." A von boneh a viah rakah be no pa von boneh, e pasi tah iuh anom pa vos ava pa von peh. Eh pasi iuh nom a teh pa von boneh, e pasi vanun inah von peh be- beh noh ke gunah nen. Eh pasi vanun ina mamoih o, mamoih tateh hat, mamoih tateh taiah <hesitation> pa von peh. Beh no keh ong pa von boneh, e pasi pa'eh hara kes mani ba, "eh, eo to ong vuren pa heven boh." Po ken von boneh. <hesitation> eo to iuh oep akah ina von boneh va'i to poka rer sih a dubai. Eo to iuh ong akah no pa von boneh. A von eo to tatareop tamuan akah no sih mani ba, po tem eo pasi gunah sih po von boneh. Eo pasi no vakom pa von boneh. Ko pah pa'eh vatavir ahik akah ina iun eh, eh voeh to viung o tonun a tahi. <hesitation> a ru'en ah won ito pok pet o pah von boneh. Eo to iuh oep akah ina mah ken tah vari bir- beo oep iniah pah oep iniah nen ba, a von boneh. Poh a tavon to vahutet rer sih mani bah, a von ah u ah von aviah rakah. <hesitation> a tavon to pok a von boneh o tii o natnat. Tavon o natnat ot pok a von boneh. Keo pa iu rakah no ba pah o tem eo sih mas ong rakah pah von boneh. Ko- ko vagunah rakah ina moneo nen. Keo hara rakah ino harah o tavon to ong reh sih pa von boneh bir no pah von boneh. pa'eh harah reh sih o ken harah, o meh ken harah gev ear to harah sih bear ong pa von boneh.